goca angge ngom gahi ena so wari eno toma fola mdoya, toma fola ma teras, toma kamar madoya, toma fola ma hito, toma fola ma gai se ma dulu, la ngom na fola ge ena koroho.